<hesitation> te ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n viko mayu, uni mayu <hesitation> iyo martuma iyo, iyo kalenda nda kajlai iyo, <hesitation> ko lita ko taka ye iyo neva'ai, janii chiva, ja'nii kuchi, ja'nii chon, te iyo kalenda iyo, jɨ'ɨso viko te tai ye kāāso tai, <hesitation> a koo tuli a ko taka ye naá iyo a kandɨ nchikutu kandɨ, taka ye naá lo kile gastu martuma.